X̱iꞌk nak naranj bela xlaꞌndná gowná naranj or lëꞌwu ñiwu ñiwu bo lëꞌwu idzaꞌl nup dia giꞌn kwib lëdu dzekna zak gowná nike ñiwu o nak limun lëꞌkga kon dia giꞌn kon gownu o nak x̱iꞌdz lëꞌkga ñi gunu lëꞌkga zak giaꞌ gunu nis giamana ber or bela xlaꞌnma gow gowná x̱iꞌdz bo lëꞌkga kon dia giꞌn idzibná lëdu dzekna xka zak gowná dzekna gak ñic̲h̲odu x̱iꞌk nak mang yë bela xlaꞌndná gowná mang yë boke lëꞌkga kon dia giꞌn idzibná lëdu dzekna zak gownu dzekna ñic̲h̲odu dzekna zak gownu xka o suna bela ix̱uxkwaꞌ ikaná be lëxe biëꞌts o siruel nike xka ñiwu be dzuwnu lo licuador par giaꞌwu nis gianá dzekna nix nak nis, nis biëꞌts o nis siruelna.